<hesitation> yu ta nrui ho o on. amigo chí na ho o on. tau tau ninikaku chín, ta nruiga tá komina ha o'on amigo chi nridati nixanono chín nidate tiempo chí, ta casi xa ni ha xiná to nruiga lia o'on a iño ná, ngu ho o on. amigo, amiga tá ho o on. vecino chi ni xakua ni ni kaku chín tiempo chí ta casi xa nidana ni axíi.